Bukë misri, bukë me kungull, bukë me patate, bukë me rozmarindë, bukë me djathë e bukë arabe. Ktò bukë mund të përdoren ndë përgatitje të ndryshme kulinarie o thjesht të shijohen vetë.